<noise> اكتر شيء طريف ع الاطلاق وممكن يكون سخيف ان هو الحاجات للي عنشوفوها على السوشال ميديا ان اتنين يرتبطوا ببعض وممكن يتجوزوا من بعض عشان ياخدوا التريند، او عشان يبقوا مشهورين أو ايقدموا مواقف يعني أي مواقف وخلاص او محتوى مش هادف، فدا بالنسبة لي شيء طريف يعني اللي هو ان هما ازاي قدروا يستغنوا عن حياتهم في مقابل الشهرة ومقابل التريند.